Chí inrichí ña jan ta ho o on. ko tonrova koa ta koa hu u un. nra nea chí ñajan tá, nruchi jan ni chikonri tó, nrichí jan u'ñá, adi nrichí jan tó. ñajan ngu na xatanga iniyú yutá xatan ini na jan nrichí.